<hesitation> Raha atao eka zany a vinavina de ake- mety akeokeo amin'ny <hesitation> indimy amby roapolo akeo za mizaha telefaoninahy agnatin'ny indraika andro satria zaho a misy emploi du temps de mi- ataoko misy réveil zany am'telefaoninanahy. De misy fotoana misy olona magnantso de <hesitation> sy mainsy mikône- sy mainsy mikônekta za satria efa zaigny zany ny actualités mila arahina, de zaigny mahatonga anahy hoe mety ohatra hoe dimy amby roapolo akeo.